چین یو ډیر زوړ او بډای کلتور لري. د چین کلتور په فلسفه، هنر، او مذهب کې ډېر توپیر لري. د چین د کلتور بنسټ د کنفوسینیزم، تاؤیزم، او بودیزم په اساس ولاړ دی. چینایي خلک د کورنۍ ارزښتونو او دودونو ته ډېر اهمیت ورکوي. په چین کې فستیوالونه لکه د نوې کال جشن او د چین د فصل د لمانځلو دودونه مهم دي.